ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب، فقرر أحد الصيادين أخذ هذا المفتاح لفتح الباب العجيب، ففتح هذا العجيب- ففتح هذا الباب العجيب فوجد حديقة كبيرة، فعلم أن هذه الحديقة تملك سرا كبيرا، فبدأ هذا الصياد في البحث عن ال- السر الموجود في هذه الحديقة، ولكن إختفى ولم يعرف أحد أين ذهب هذا الصياد بالمفتاح? ولم يجده أحد إلى الآن.